क्लोन करप मुञे एक नवीन जन्मा दिवपाक मदद करप माणिस यो एक असो प्राणी असा जो सडित काएं न्हा काएं। नवीन प्रयोग करीत असता <hesitation> जेने करून तेनी यो सुधा एक प्रयोग केला जेतून क्लोन अस्त। तो फर्टीलिटी खातीर मदद करुंग शकता थोडे तेका बारा मंतात पण थोडे तेच्या विरुध असा। माझ्या मतांच्या नैसर्गिक असता तत बारा असता नल्या त कसलाई वैत परिणाम फुडे सात दिवस शकता।